मोर से पूछिया तो एक आदर्श विवाह म आदमी मन ला पगड़ी पहनना चाही। अउ औरत मन ला साड़ी पहनना चाही। आदर्श विवाह करे खातिर पूरा रश्म हिन्दू रीति रिवाज से होना चाही। जो ओके एक आदर्श विवाह बना देहि।